איך וואלט ארומגעגאנגען ווייזן אלע פלעצער וואו ס'איז דא א באנטש מענטשן און אלע פלעצער וואו ס'איז דא און אלע מאלס וואו ס'איז דא א באנטש סטארס און צו אלע עטרעקשינס, פלעין די לאק- די לאקאל פלעצער וואו מענטשן גייען אייביג און איך וואלט זיי מן הסתם געטראגן צו עסן עפעס גוט.